Ma piät tunnistama, et ma kasuta lihtsalt edimäst ettejuhtuvat panni. Agaq ma arva, et sääntseq panniq, kohe midägiq külge ei jääq väega, ommaq iks kõgõ mõttekambaq, et ei ole mõtõt süüki põhja kõrvadaq.